I Ara- Arabia Saodida ndraiky zen̈y nifôrina tamin’ny arivo sivan-jato telopolo roa amby taon̈a zen̈y tamin’ny alalan’i Abdolazia zen̈y ipan saoda zen̈y. Zay nanamafy zen̈y a a nampiray any rô firenena maromaro zen̈y ndraiky a relizion maromaro tafara teo a fitondrasan’ny a fanjakana araiky.